ازادې ارادې دا مانا لري چي انسان یا موجود کولای سي د خپلو اعمالو، پرېکړو او ټاکنو اختیار ولري، یعنې څوک مجبور نه وي، چي یوه جلا لاره غوره کړي، بلکې خپله په خپلواکه توګه انتخاب کولی سي. <noise> آزاده اراده دا ده، چي انسان خپله فیصله کوي، داسې نه، چي ټول کارونه یې مخکې ټاکل سوي وي یا نورو ورباندې تپلې وي.